Pos tendrás de miral lu qué tienis endrentu'l calabozu porque si no ai ná que le pueas prendel lumbri o algu pa cael pola ventana i que haga ruiu pos estás aviau. Namás te quea que pegal gritíus porque no creu que la reina majaera te quei sábanas pa tu atillá-las i la torri abaxu rescolgal-ti. Essu ya lo amus vistu demás de vezis enas penículas comu paque se le passi ala reina de quitá-las.